Ofi-to-ochuobang me kivenge mu kabe nkere otóo a biri buon banyi-nyi bato a bi be ká mbé ba chuabang be a birong ke si kafi to-ko chen ba chaubong be ne bakobo be buad be buom mbe ba bonle be be kese ba pet e-cnoub buanbane be be kase nang biji bifi kese ó ki da kin kámbe, nang ote be orà ki-bonge nbe ba'mbe, nang ote be ora, ki-bonge nbe ba'va bifee ba gbet e-sed ba funela bny tuon kesi ke wamy onunchen ba ne eriging kese biri biem a rusi chon nbechi be chi be krnuang nki be da ru ne nyi be da nyd-mu onyi-nyi, kanong befm oned mu nen bi man eku ne mpi na bari tete bikpu wa be ekwabaschi betor nbe a da-sed ofu dishi euwaba shi a-sea afi bka ba-be wan munen, wa wan abu wa anyol á uanog mbe ba dim ba da bi bokii ba sed o a dage a be wru nbi bradadad be-e ben okpal Aba ku abi kese gbet eri edun nyd nen afu abéafo ba fu a wang ba'nwet mbe so bafu nang kanong nang ke vibe a man a ka anyi eduu, anyi eve nyi echibe eja afane uong chou ne banyi Nci ke nun chi banyi choa leekuavachi.

Ode be ke Karen, obe ọ chuabe chi chnme ochhab mama bijina evam di ctthe ai bonge papa eji o ko me ofu wanji wammu nen mure eduu ofum ke ki ku-nuai kinong na a’ nki ó nva'c ke didyme nfu ki ku kuba o me mu fu n chi bukee neeyio, ne nku nyaea papa eji ko dim o da sed ba nch ofu me enri wau enen nu ri ebewan enen nuie wan eji ene ke me ne wan emen bi gped tete oheas be be na ket kibonge ne nyi. Eringe me mbe'a o chuab me chou ke di gben eji nyl ke ochi me tede efeve oned me mnyen icautag. Eringe nsed ruyin nen nda ro ne kese rang be ja bushon oda degema o da set mone ofu me ne oteji bija bushua-ofanekong ba aba tobe be, be-mu be tobong ba ri, me ne nyi be mu fobaóng ba'vi a nyi to ochi me choum ene ke me to mu fa kau ki di dydiena kam biko ku ki be a chi afee achi atchat be tobe baei, me ne nyi be mu ko ong omu ki kef kibuge bi gi ai chang barang ki ked ki bncenge bichem baruart, be ctcha euubashi buruant bifi. Oso o-juare be kanong kanong baned mbe ba a kyu ba faram mme. ba kwang to kizong edu andi ene. ba fu mbe ba kyu to erenghe mme ne onye jyi bu mu kyu. oso o-juare be ne buam banyi mbe bi mu ne mbe gbaad. mba a tca nwed